أكثر مكان حر في السعودية مكة، وأكثر مكان برودة تبوك، وأكثرها رطوبة جدة، وأكثرها جفاف ينبع، ولا مو يعني لا ينبع، أتوقع يعني. وأكثرها برودة برضه الطائف.